Awor ni-rrie-bon, no-kona na aba-yor, na-ba stor-stirnejie, okpsi, ostronejie okposi anni, ala-eyi at-stor, maa, ne-eyi aa-stor-ostornejie, aliaa-atie de kali maro, nia riay-ka yaa, iza-epa on atortor, le kaa, kalu-ator, waa haa oh okpahe naa, kor iba bua si, awyo. tie okpae kor, iba buasi, yie si ala lanena, oh kor, nn-tie zezee, lekayaa, eyor ka-mme ka li-ejiji, wee-go, di-maro ne-ji-yaa, kam-kali-jiji rerro-yaa, azi-no-maa, ostronejie, okposi, ostronejie, okposi-ani, aheei, nbuu yie-kie-tie, kana nua aba yor hee, oh naa, ba ostronejie okposi ani, ali zezee aba haa nor-yaa, na-ba ostronejie, ari akuma kpo kpo, kane-na ahaa-ni oh, ostronejie ana, ah-iwi neem, ator-na-mee, ostor-nejie amme, inna tar=tar, stor, ostronejjie amaa, alina mee, ineem, de-de, ostronejie ana mee, ni neem, kpo-kpo, maa, na-haa ba-yor, ona ba ostronejjie mee, oh mia heeh, ki yii-maro, kiatie enena-mee, ostronejie ama alina-mee, kala, ama ba yor, nam aba tuum mee, ne-haa alikem- gor eyie-yie tar-tar, ala-pruu ize-zee ibaa, tieray, iyor ipruu ijiji-ayaa, iprum ni jiji-yaa kor ostronejjie olosaa kuu yaa dede, ene-ne-na kwaa ijajay. ala-ma-da-yor, arrikrie tar-tar, ala-maa-ba blane ajie-e. Alaah, ma-da ayor, areykri, aluu, abah da,-yor, nu. adi na, naka, lamh, oma-yoro-ri, yaah, nu, achim, oro-ri-yah mme nben mba-yor, akun, abi na-de-de. aju-tie-yaah, no-ma, atie-ayin, ne-zi-gboro-tar-tar. yie. mme. mba. chery. aba, yaah-ki, aku-n abi-na-de-de, zina, akwa ija-jay ko, nutie, iyie-yi, ta-tar, alowna, aba, prew, alam, ayor, nor, ostornejie alam-ma-tor, ali-ni-si, yemeeh, mme, raah. aki yade-na-ali-na. mme. nam, aba stor-ostornejie, ali-na, dede akwa, ostornejie, ode-de, ali-nimme, mbu, yriki-tie, hee, ma-ona, aba-yor, ona,-ba-tuun, ostornejie ana, akuun ina, de-de, akor, ma, na-ba, tuun, na-ba stor-ostornejie, ami nua-ai-na, kpos-kposi, akor, mba ostor, ostornrjie, ana, no-orizi, ize-zee, oga-geyi, mba ostor, ostomoejie ana-ni-go, oh-wa, di-ze-zee, ne-jay-aa-. ma, stor-ostornejie ana, no-oru-izi-zee oyaa, jiel-yaa, mba, stor-ostornejie, ana-nu-tie, okpo-kpo, ochui-nor, mba, ostor, ostornejie, ana, no-onee, ze-zee, n-huu-eeh, buray-waa, mba stor- ostornrjie, ana, no-onee-ze-zee, haah-ni-oh, waa kpebi stor, mba-tie, ostornejie oma, nn-haani-ni, waa, kpebi ne-jay, stor, oh, ejay-orr, na, bliyin array-na, ma-nu, aba-yor, nam, ba-lom, achor-eeh chu, atani, ostornejie ana, nuu-ki, moro, mba-fi, nor ostornejie-ma, tatar, mba stor-ostornrjir, alaah, ki-ze-zee, anem, nua, aba haah-ni oh, ostornejie ali-za-na. atie na-mme, nka, stor-ostornejie, ata-mme Ala-bi jeem, ala-ba, aya, nu-tie, oh, okposi-kposi noom, ki-nim-si nah, attor ostornejie, ammee nam, mme ageyi n-tie, zenna, kwaa ijajay mme, ostronejie ali-ma-kwa okposi okposi mme ostronejie, ali-nam, nitie, otatah mme, ostronejie, ala-wi, yietia abi, izeezei mme, ostronejie, alah, apuu-utie, otatah mme ostronejie ala-kposi, oh nam-mi, ichui non mme ostronejie ala-kposi, yieza-na, alah yanaa mee, n-kisi naa-kalonu agu, mme nom ki nimisi-tah, attor ostronejie ammee, oh nam ageyi, okim-mi tie, zanaa kwaa, ijajay mmee yie zamaa ali-misi, aya-mmee, attor-ostronejie ammee, nam ka- atie, mme nna, ki zanaa-inim isi stor, yie-zanaa animm koro stor, nni-zamaa utie-oh, tostor, oru, oju-de, ka taa kpa aluu-ijua-ade-mmee. waa. nne-irri-boo-yee, wah ni-mmi, irri-boo, ina kpo-kpo, attor ostronejie, ammee oh-nami, agoyi, nn-tie zana kwa ijajay, mmee, attor ostronejie ammee, ana-mma ageyi, kuu-utie, kuu mmee- ostronejie, ali-zezee, aba nnu ijuel mmee ostronejie, ali-zezee, aba-haa nini oh, ka nu, iya jaa-alimm aju-ni-zi, ayie-nn-soo-krow-oh ammee, nn-kisi anu-iyia-haa, ahima ju-ni-zi kalipukro-oh, aluu. ayaa, nno dede, ka-li, opuu-ah, ammeee alu, fua ray tar-tar mmee, nn-ki-sa-nu, eey-ah, aju memme, akim, attor ostronejie ameme, kpem akwaa, okor. ostronejie, innoro, kala, aloom, inne, nammee nno-utar-tar.